أكيد طبعًا بعظ الأوجات اللي كنت فيها سيئة للغاية يعني أو حظي سيء، هي وجت لما تهاوشت أنا وزوجي وقرر وقررنا كل واحد فينا قرار يعني إن إحنا نترك بعظ، هذا كان أكثر وجت كنت أحس فيه إني <hesitation> حظي سيء جدًا في هذي الحياة، لأن هو كان رجل <hesitation> كويس وزين ومحترم.